Oikatuta <noise> oñemimo <noise> ipokita oparaviki, <noise> irureta ndie esa yayeokuai iruvape <noise> yave ikavi yae mbaeti <noise> ñeneakañi suguiyepe ko misi va <noise> tembiurenda renda erei jeengatu yave yaja tai jokope.